<hesitation> Ny fianarana amin'ny université de ilain'ny tanora sara si satria ny oniversite zany an de mampalalaka ny tanora a <hesitation> hisafidy tsara ny ho aviny, sady mampifa- mampa- mampisokatry i saignany an, sady miezaka m-miaigna tsy hoe mahaleo tegna zany izy sy de midependre amin'ny ray aman-dreniny.